Am'région Sofia miisa distrika fito: Analalava, Antsohihy, Mampikony, a Boriziny, Bealagnana, Befandriagna, Mandritsara de <noise> <hesitation> tanàgna hely a Morafeno, Ankazambo, Mazava, Pont Sofia, Tsatramalaza <noise> Antsakabary, Ambohijagnahary de Maroamalono.